Au hi fai hahaek paskah. Tale'e de au hi fai hahaek paskah ia? Te nai fai hahaek ndia so na lafandendelek ita Lamatuak a Ana sue ita de losa maten. Te hu Ana fo'a fali de ita hataholi manamahelek a ita menang basa nitu daebafok al.